Yesrare fuini yit re principal last te foto este gratene este nare este yiwre lachchach noch lat rechguex yitraba este palot gulano ka to evento chiyitr rabano este siknareroꞌ achino nayaw yoguet chiriabetr hd futbool, basqte bool yitrabe gulare nore na nore na muit asta arengui rorangui dikarre deport longusht denanka yoritə deni'i este shiro depuertmas nonguxteni de futbol guchenaranin palotioꞌ yitrani palot yegorakreni reunir konxeshkompə chiryitrani palote, ka yichyitrinin kulare testayi yulayi ninare lo kanch yiniarin la grato wendech lata wenkolachu evento lonre basquet, yoyaron de fut, chiryitrani bingarin lato liguə tatona tantona gyurgyit grate bueinra gula gate to fueg ni na este gropuenin stan yo kon tantenarguyin tenchi guetrilan este shitina yiriguit de todo rguiyinin de grato de gratonina principalmente grote deportrigui buen.